waala, tammere goo, tammere ɗiɗi, tammere taati, tammere naayi, tammere jeewi, tammere jeewegoo, tammere jeeweɗiɗi, tammere jeewetaati, tammere jeewe naayi, ujineru.